Oire siposipo rogo pavoi vova kastovupa varata. Vova kastovupa varata ari riroavi rutua eva oaia toupaveira. Eva vova kastovupa varata, siaraiava. Eva oapa rutu ruipaparaveira taraipasa oisio vo siara oa vaoia, ari vo siara oa vaoia. Evapa ruipaparaveira ra vaiava ora reopasa. Uvare taraipau ita vo vutao ari vovutaoiaita rasiara vorevorepaoro vorea voeao oea vo rasiroaroa ora vo vutao ari oearovu taporo ari eva ouragarevere uvare osia vari-ia tarai pauei voyaita siarara iava, auero rutu siara raiava. Uva eva vi oa rutupa ruipaparaveira. Oisio rutu ruipaparaveira ra voeao tapo avukai rara orareoreopiepaio, auero iava siarara ra torevokovira avapape rasiara. Ari vosa viapau eisi voea tapo touparivere eari viapau oisio oavuavuvaia tarai uvere; uvare vi epao rupa rugovira toupari, uvare viapau osio evoarovi tapo toupari ra varavi-ia avapata varao siarara. Siara rovirieiro. Iu uva eva virutua eva oapa ruipaparaveira osiora avukai raravi urupiepa osia varaiava reorepave evara siarara, siara rovirieiro, rasi tugitugiro o vovio uvare uvuipai eake siara voviore uviupapeira ari eake siara vavoisio uvuipere. Iu uva eva vipa ruipaparaveira osiora eisi varavi urupiepa voearovio ruvaraia avukapairaravi. Voearovio ruvaraia avukapairaravi. Vavoea oea vavoisivio auero urioaera, voeaoia-re vovutao. Ra voea urupiepari osia varaia ora reopave. Voeavi tapo avevira toupari ra voea urupie pari osia varavi-ia ora reopave, evara siarara. Viapauso ra voea kavupari, ra varaia taraipau.